बेल्जियम अपन बियर अउ चॉकलेट बर बहुते प्रशिद्ध हवे। वहा के लोकप्रिय खाना हवे। मूसलफ्राइड एके मस्सल ल शराब अउ। मसाला म पकाये जाथे अउ फ्रेंच फ्राइज के साथ परोशे जाथे। बेल्जियम वॉफल्स बहुत प्रसिद्ध हवे। जेके चीनी चॉकलेट मन के साथ परोसे जाथे।